Tenom hi sumo tunay kuvedahian. Miho hi sut tenom, tenom duwinan omsinak. Habikin hei merite hoi. Anom dani, tenom tokinan omsinak hatia anom dani. Om genipo kanom loo naturin feluduwin tratakan kan om, om tina turin, om turunin. Niloosuan genipo negina, kanom danatik loosuan hatia miho meritean.